أفظل العيش في سفينه فظاء لأنها تعطيك فرصه إستكشاف والسفر بين الكواكب و تعيش تچارب چديده بيكون فيها تقنيه حديثه و مناظر رائعه من الفظاء القلعه چميله لاكن السفينه الفظائيه فيها مغامره ما تنتهي.